Ia! Zah magneky <hesitation> ronono fôgna regny na ronon'avoanina na ronono soja regny, satria o rah hindesigny zegny, prèsprèsk mitôvy amin'ny <hesitation> le raha hindesign' <hesitation> rononon'olombelo na rognono azo avy amy biby regny fôgna <hesitation> mitovy fôgna zegny zare.